Ny vitiky aloha miaraky miasa raha reo sady mifanampy, sady tsy misy hoe tia-tena fa rozy aby miaraky la miroboky manao any raha iny. Vita ny asanereo.